الاحذية مالتي اني عندي ثنين ترانشوزات بوتينات وعندي اثنين بوتات وعندي اثنين كعب همينه وعندي شحاطتين ومناظر عندي ثلاثة وشفقات عندي بس وحدة